nam tokkit gaf tok ak mulinzia huji midassa bare hujia. Dub issuma bare tan tau dub <hesitation> nam tok darge namkun nam jaba hama, naf kaba nam kant itduffe, itduffe rawwotennan wonin yeden ak gadindua it ijemee itduffe maani won akan itat tun? nam kant akas edeni dubattan namkun kati in shangae dubbi akanatan mafii an dufte anan tishitaa, maana annia woufilal himbedda, maf dufte kawwe ant kabde akan an cholchita edeni gafetaa.